פייער לעשער, עקסטינגווישער, איז געמאכט צו שפריצן ווען ס'איז דא א פייער און ס'שפריצט א געוויסע קעמיקאל וואס פארלעשט דאס פייער.